Bila tv olthe bultha ama ishiatiaf iyyo Mal dhekhi Bila music olli ama warri olli buli ishi si yedhe kaam dhurah fudhetha woo yedhonth Naam Bila music olle bullu maana music wonn ankharkharthum kharkharthi ishian kas hinjirtuu berre suun maaana harramua Ghar Dini teennanen dhub hinfaithuu sunif dhidha